ניין, אפילו אויב זיי וואלטן געקענט נאכמאכן פלייש וואס וואקסט, וואס וואקסט אליין נישט נארטורליך, וואס ס'קומט פון א חי', וואלט איך, נישט עס געגעסן, איך מיין עס ס'וואלט געוועהן זייער נישט געזונט און ס'וואלט נישט געהאט די גוטע נוטריענטס וואס מ'באקומט פון עכטע פלייש.